Nini kana malikire milomo yane yosi. Kane kava nikyolo kikava ni churi, kwanza kabisa nenda sama bwita na mwana wane mududi uhu, kikala neete kabwitaa! Kamoni ikeiki kamoni ikeiki, lujo umalikire ahu, <noise> akatire bayesa akahumuruke, ankawasha tv yane, ganga ndreka nika msilia, kanii! Nimiziki, kanii taarifa ja habari chosi kila che kilinu ambako ndriluwasha nukine chene chabowa cholanga nochendra langa. Kana katile langa au labda fuma ndri na werwi nikalala werwi kidudi mpate mpate mpewe werwi, kani ikila hara nene kiye nasindwa kikalala au nakatile, ku- natema jirani natite marafiki labda doma ndri kwajirani usi- akava nii alihehiya walikulekule kidudi. Au kadani, siku jokoenda labda kani kundrina nauri yane kamlesaya nimudobo kabisa aha ntodoma siku le tukuwahi ndrihunduka, kadoma kani pikipiki ma labda akanela ndenela anikadoma noenda sehemu ambayo sikule sana. Kahunduka, nijo uhunduka labda vana vane vahundukilete kiendelee kishaula labda shule che musomile, ila kani kuna vakundele veve fanyire. vakano vohumwere ahuu kana labda vunavuvuele vakalya nini kerya wivaru novalanga, johumura awa basi, nomaisha yakawaida ambaye kanahumwire nini kazi jane, sina chocho bweto tuku. Kana umla langire tv na sindre nikila wi nasindre labda nsafara nadomira nahundukire, labda kaa ni simu yanirna, nampiya labda nambikire, kaanzalanga cheke lauranga dunive nouringira, <hesitation> siku iji kani una simu nkulujini kilanga kila dunia che- chechotokera dunia lazima uchone. Kalanga iki ukalanga kila ukalanga ava- labda vasanii vamito uva werwi, vokimba inyimbo jatofauti tofauti jiji basi, jokishana uhumulukele vyabowa kabisa kwasababu moyo wako humulukira navyonosaka, ujo uhumula ahu, muda usira labda kanikiolo kingile au kanichure kilare muda ufikire umusi ukukienda abwe vintu vinkani vyamotwi au kani vyawerwi, basi.